Zah amin'ny email zany zah tô tsy be ry mizahazaha satria o izy kôfa misy olo hagnandefa raha fô zay vao zah vao mizaha fa matetiky zah indraika agnatin'ny herignandro fô zah tô mizaha email zany.